Ntiūsí ci ntisí ne váꞌci váꞌa ña ntiusé ne ntadā váꞌa ña ñuꞌu ntiuse ne dama ña vidá ngo ntiusé ne v de ña váachi dé ña kudadu tiempu ke ío kuiꞌí coovii kāne dv iꞌa no n né ia n ñn ꞌnté ɨn ne ía no ñn iꞌi úvi ñaꞌa ne íꞌa ngo kanteé íꞌa nko ɨ ɨn iꞌa no dɨv veracruz kaꞌan i kuichɨ é pero tí ntúváꞌa iꞌa no iꞌa xáni no kaꞌaníñu ntuvi ñēꞌe ia xáni ngo hospítal pero tí ntvaꞌa ia xáni no a lōseid dia nai dɨv ia noota ntaa iꞌia xání no hospital ɨn taꞌan nko kaꞌan ī kaꞌa i kuidú ka che é perō ti ntúvaꞌa ne ndéi ɨɨn familiá nko ñan ꞌeña ni xíꞌi ne penākuéꞌñú gracia andiusí ci ntiusé neváchi d ña kudadu vá chi de ña kudadu. Ntiusí ngo ne váꞌ tsi kūdadú ña nada más ke inu íni ngo ñā nada más kenatɨvɨꞌ kuéꞌe ño vidá ngo ñaꞌ datā kóo í vii ña kudadu ñoo ñuꞌú ne kante tiro idɨ dungú ko o per i ña nī dɨv ña ne kui operar dedi ne ɨv ñu a ngō ne vxee ña ne ntáda vaꞌa ña ñuꞌu kaꞌ a kaꞌan i paralisi nvꞌntváꞌa ñuu é sūꞌún milagru idé é ñia ci nga ntádavaꞌa ña kaꞌ kaꞌa in flojadúra dē muérte pero ci ntuvaꞌa ñu inu ntuu ginu ntuu cúꞌ a ngo ne káꞌan ña ti nakīꞌín ne nakaeté iñôꞌo akadi túvi ne ña xáꞌnga intuváꞌa ñu ñatu ingādɨ́vɨ ñatu īnga flojadura ña tu na kaꞌaa i kaꞌin colesrol kan ka nko kānka ngō ña kuitíi no míꞌīkun nu nte ixɨ míꞌku nu ntichi ña kui kɨꞌɨn ñuꞌu pero chi o i señor ntavꞌa ne. Hasta hasta é só kexini ñu ɨn viꞌi viꞌi váꞌchi vaꞌa dɨ dospísu viꞌi dɨ kāntíchi a kane aɨkāde ñu kontenplar viꞌi per i váꞌchi vóꞌco viꞌi kada kaꞌan cú ñuꞌu ne dɨv a kada váꞌa ɨn reja né nakunteé xaꞌa i para ke ña kɨꞌvi tina ñakua dina porque tsí mii ch o dɨvɨ ne nakui ke sie limpiu viꞌi míꞌi kunu ño pero cí dɨv kādi dɨv nɨv gíni ñuviꞌi ngo váꞌci voꞌ viꞌi no váchi vóꞌco viꞌi no xíni ñu nadiꞌvi ñua no í ɨv ñaviꞌꞌa ne ɨv viꞌane kɨꞌɨn ñu dɨvɨ kɨꞌɨn u vii ukūnpliir kɨ̄ꞌɨn ñú miꞌi da vadá nga míꞌi kɨꞌɨn ñu ne kɨ̄ꞌɨn ñu porqē tí dɨvɨ gradecimiéntu kéñu a ngo ne dɨvɨ váꞌachi váꞌa ña ñua ngo nedɨvɨ ta ña nɨvɨ déña mōstrar graciá ña ñivi dá ngo. U ntvaꞌau ɨ ntɨ̄ꞌɨ kuiꞌi na ikaꞌan i xuꞌu ne ntuvaꞌa cu solaménte keve vií já ne solaménte kadé ñuradē ser señor gioba porke ti ñachi ngādɨvɨ ntáda vaꞌa ña ñuꞌu ña chi ngaceé ña ne naqete ña ntɨ̄ꞌɨ kuii chɨé ne ntuváꞌa chu.